إذا صديقك يحب يصبح أقوى، نقوله جرب تمارين القوة مثل رفع الأثقال. نجم تبدأ بتمارين بسيطة وتزيد في الوزن مع الوقت. حاول تركز على تمارين الجسم الكلي، وخصص وقت للراحة. الأكل الصحي مهم، وبهذا باش تشوف نتائج مبهرة.